Haa, bgí be, a bgína antimbi be, he húri yaa unto hanu ugí ngi gisóotili gingíta a bgí biindi ma. Ha be gí briŋ a gwili gñóbe, we gí briŋe a gwili gñóbe, Haala ma hi nŧagdina, wi ma ungí mo hal, wi ma húra ujetu, a wi ma Haala ma riŋni. <noise> He Haala gínan, angína ŧagdi mo fana <noise> wima tíngana, angagaŧi gwili giindi gembe, <noise> njali ma afuuŋti gi.